Aha, ny ndreo Kolombia ndraiky izen̈y haiko <noise> resaky festivaly fô. Manano fankalazana festivaly manao fety izen̈y reo. Avy eo reo izen̈y ten̈a tia mitsinjaka, tia mihira de tia miaraky mikorana miaraky amy la famia koa izen̈y reo. Zey izen̈y ten̈a ny hitako fahaizako fahitako fataon-dreo Kolombia àby io